מענטשן דארפן האבן ארט און די לעבן ווייל ס'איז זייער א גוט וועג ארויסציגעבן געפילן און אויך קען מ'קען אסאך פארשטיין פון א מענטשן'ס <hesitation> מאלן.